Kohviupõ um kah rohiliidsi ja pruunõ. Rohilidsõq tulõvaq hindäl kütsäq. Pruuniq ummaq joba ärq küdsedüq. Ja mõnõq ummaq inämb röstidüq vai inämb nigu küdsedüq ja mõnõq ummaq veidemb. Ja sis um viil olõmah ka ni- noid kohviua sortõ, Lõunõ-Ameeriga ummi mitmit ja esiki Afriga ummi mitmit.